Ingya ngalengekanaya indi mbanyonyi bayi bamabakanyikanayaku bamabwira banyonyi bayi ambu banyikanayeku, ibakinyikaniaku ngomundu ayakasiba inanatsemire, ibakindi nyikaniaku ngomundu ayaka ayakaberererahu banyonyi biwe. Nomwangabya sawithe akarondaya ekyerikolha anamathalangira athi munyoni wiwe amalwa omwambera eyalimu. Kandi ibakinyikaniaku angomundu ali ayathabukire ayathanza lhughalha ghalha. Eghe kungalengekania indi banyonyi bayi bamanyikaniaku ikubakendinyikaniaku bathya. Nekyindi ekyangalengekanaya indi banyonyi bayi bamanyikaniaku bamabughambu banyikanayeku, ibakinyikaniaku ngomundu ayanzire abandu